ah ɗo ni mi maraa anndal soosay haa dow may, boo mi walaa ko mi biyata haa dow may, ngam mi annda mi waala anndal haa dow may